Мӯи одамон метавонад ранги гуногун дошта бошад. Рангҳои асосӣ ин сиёҳ, қаҳвагӣ, сурх ва хокистарӣ мебошанд. Ғайр аз ин, вуҷуд доранд омехтаи рангҳо, масалан қаҳвагии равшан ё сиёҳ бо тобиши сурх. Баъзе одамон мӯйи худро ранг мекунанд, ки боз бештар гуногунӣ ба вуҷуд меорад.